झाड़ू गंदगी साथ करने को बहुत अच्छो काम करें। जब झाड़ू जमीन पर घिसें, तो कई प्रकार का चोटा-चोटा टुकड़ा रहें, रेशे का टुकड़ा, मिट्टी का कंड़, सब इकठटा हुई जाएं, जाड़ू के रेश फर्ष पर हलको दबाव देना से, जो कच्रो एक जगा पर जूड़ी जाएं, जो आसानी से हम एकठटो करें। सई दिशा में जाड़ू लगवनों जरूरी रहें, जो सारी गंदगी कोना-कोना से बाहर निकाल ले, अगर जाड़ू के रेशा थोड़ा मोटा होई, तो वो छोटा टुकड़ा साफ हुई जाएं।